So tawi mbeɗa yiɗi yuɓɓinde nder armoor haa feewa, mi yaltinan kala ko woni e nder he. Mi leemira gootel gootel. Gootel fof mi waɗa jonnde mun, fof foti jooɗaade.